सेनि तु सस्तो कर्ने हुक् बेह अरो एत करनोद् फलो करन् सुगरतु बेसि थ किलो बेह कौम् थ किलो। भेह कोतिके लिमितेद् खब लगे जे हेतु दि ओन्लिने होग् जेनेगे सहज् सेनि किसुमने बहुत् खै। हेतु ख्वतु मोरे सबह् सस्तो कर्ने नहने करक् करन् अलप् कमए खब। लगे अरो किसुमने किकोरे जल्पनर् लोगतु। हुक् सेनि तु खै सेनि तु इमन् खब हो न लगे करन् इमन् सेनि खले। तरो सुगर् और् प्रोब्लेम् होबरे नरन् धरन् और् बेमार् होबरे। कोतिके सेनि तु इमन् नहै थदो बोरे सेनि खै किसुमने तित बुस्तु खब बेह पै मिथतु हुक् खै तित तु नहै। कोतिके तित तु मिथतु लोगत् तित तु खब हुक् धर्कर् अरो बहुत् मनु असे तित तु दिद्ले हुक् खवै जै। कोतिके हेतु नहै तितौ खब लगने दोक्तोर् दोक्तोर् ए कोइ तितौ खब। लगे खक् बसलि खब लगे। फोल्मुल् खब लगे नरन् धरन् बुस्तु खब लगे तितिय मनोर् जोरह् होब सोक्तिनि मिलै सोलि बो लगे। कोति अकर् सेनि तु खले हि नहो बो तलोगर् मिलै लगने फोल्मुल् खब लगे खक् बसलि खब लगे सब्जि खब लगे। तितिय मनोर् अपुनर् हेअल्थ्य् थेकि बो कोतिके सेनि तु कमै खब लगे तिते थेके थेकि बो।